<hesitation> man nga ndza kata sata nga tsi tsavula mana kwa nga liwali nga gada wuday nga, nga gada baki'nga gèdè ndirdi nga, nga nchokoi'nri dalai babga dzoan sata amba bi, mbula ntsavala un ntsaval, mbula waliya un wali kula buka man kisarna sata duniya nkisara'a a nkisaran nte duniya sata nga shawale nte huda ara kda aran mana mbuk mana nshawale nte vsi nhuff ara man mndo sata, mbula mana nka tula koi vunga anga ntsokoi ntsaval nga anga nlakwai nwali'nga, aka goi koi meme nga mavar man na ndiya nga ngots nyama nga ngs gotsgide khakya siya nga ngocha meme nga ndiya nga ngost zliwada nga ndiya kabi sata man nka nkisarna zhigile ah nwoya nga bi mbula man nga nstoikoi nga aka ntela kwoi ncived nga dalai babga kabi man ka nzau kata ba nte aka nkisara vata zhigigle anchi nga daraja bisa nga na nchkokon kata a gada duniya kulaba nga gi skwintata nte sa bi duniya un kisara guduam sata sai ntsavala ah wali mn ntsaval azabi, an li wali baki ahn ndi man njkuna nduva an baki ngaya kilaba ka kine ntsi ntsaval kine ndirdi ngya kine mpez mpeza kine nta gidau, kinè tsi tsavul kinè agaba, kina gim kina, man kine kaba ana gada akine mpyi nri zhigile, akina siyama gada aka ntasla, aka akinè daga ndi mavur kinè agida a ngidè gyi tsavul kinè agidè, mburok ashi ka kinè chè è akinè ntilan sam nzay kina ndzay kinè abaki ngaya, kinè tsay kinè a ndiri ngaya akinè agi mè kine. N'kishar nduva bi n'gi mè abi, kata a skwi man nga ndzawa agidè tè duniya anga di ngide kye'kya nga mana nga nhaslawa bi nga mwoya mana anga nkisar nduva ndo bi nga woy mana zhigile n'takahanga, anga dè sum rahama mana zhigilè, anga de nziya ntsaval anga de li wali anga gada to jli nta ta nyarda bi skwi man nga nzau gide nta nga nzau agedda ntsavan nga nzau agide nwali nta nga nenta ba nga nzyi kat'sata ai skwin nta duniya an kisara sata arai nga lamanga bi, arai nga nzay nga, ngandi daf nga anga siy nyam nga, anga gi wadata anga gi meme nga, gau mana zhigile arai ka n'takahanga anga gada nga nga noy mana anga nkisar nduva bi an nzyi gudam sata nta araha anga gada nga ara nga nzay kata anga nsti ntsaval nga anga li wali nga, man ntsavala'n shke mbula'a ngosha man wali n'shka mbula ngosha ngosha ana gada aran an ndiya nzaun bi aran gim me bi anga gada aran nga gi wadata avasa anga gada arai nga mpez'mpeza nga de nyam nga nte daf, anga wurè gi a pirèk anga gi ntenta nga nti nawa nawa anga gada ba anga ndiya ah zhigile n'takahanga anga gada.